E! <noise> Satria gny olombelo <noise> misy gny diso da misy gny marina. Da mety avao izany io satria gny mba fahatsirova; io gn' ahafahategna mahatsiaro; mametraky tatara ho tadidin'ny taranaky afara agny.